चिमटियो का उद्देश्य। चिमटियां लोया की पत्ती की रेवे और ये नाजुक रहती है। चिमटियो का प्रयोग महिलाएं करती है। ये जब चोटी बांधती है उस टेम पे बालों को सवारति है। तब चिमटियां लगाती है। इसे बाल सेट हो जाते हे और कोई कोई पुरुष अगर बड़ा बाल राखे तो ओ भी चिमटियो को प्रयोग करे।